کیٚنٛہن ہیٚکن پرٛیٚتھ کیٚنٛہن دۄہن آب تراونٕچ ضٔروٗرت پیٚتھ، باقین پیٚیہِ ہفتس منٛز اکہِ یا دۄیہِ لٹہِ آب دِنٕچ ضٔروٗرت پیٚوان تہٕ کیٚنٛہہ کُلۍ کٔٹۍ یِم خۄشٕک آب و ہوا ترجیح دِوان چھ